Cun mia mare parlavu ël piemunteis, me pare ël piemunteis e a volte cuai parole dë patuà e i miei nonu a m'parlavu ën piemunteis, ma ën tra lur a parlavu anche patuà e anche fora cun i amis e alura l'ai cumincià co mi a parlé ën po dë patuà